بہتر مواصلات، تجرباتن ہنٛد اشتراک کرتھ، تہٕ وسائلن تام رسائی فراہم کرتھ انسٲنی تعلقاتن تشکیل دینس منٛز چھ ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کران: